Kòmeye ngan nga pò rot kɨni ɗo lokaci ce ɓe nga mar-mar ko nga dɨm nga nyinɨ ɓe nga jɨ nga shangnyòk ntòm tɨng ɓe nga shang nyok lok. Ɓe kèn shangnyòk kòme nga pò ròt kɨni, ɓe nga ròt shangnyòk mɨ shitcɨn ɓang. Nga ròt shang kɨ nyòk mpì lè kɨ Jesu. Jɨ kɨ, jɨ kɨ Jesu nɗin yɨlɨ, mut kɨni, kɨ lè kɨni ɓe nga pò ròt kɨ shang kɨ nyok mpi kɨnɨ ɓang. Tun-tun ko mut kɨni, ɓe ɗap shɨkbɨs fana mwa. Mwa lep nyɨ, ko jɨ nɗin yɨlɨ mpì na. Mpì shɨkbɨs fana mwa, ko nyi ɗak-a ɓe jɨ mùt nɗin yɨlɨ ko ɗàp shɨkbɨs fana ɗa ka kòl kɨ yomɨ. Mu po ni kɨ fòtò kɨ bi kɨni mwa, kome mwa nyin. Marin kɨni mwa mwa nyin mùn ko yɨt nu ni. Ko ɗàp yom ɗa ton-ton, ko pò met kɨni ko dɨm gu kɨ yom ɗa, ko nyi ɗak-a ɓe mwa ɗap nyɨ, ko mwa ɗen nyɨ ka yom. Ko mwa ɗap bi, ko mwa pùs nyɨ shɨshɨk. Ko nyi ɗak-a ɓe har dɨm mùt. Kai gà nyòk kɨni dɨm put, ɓe mpì shɨkbɨs fana mwa. Ɓe nga pò rot ko me nga kàt pi mpìteko ngà shangnyok nkin-nkin. Ko ngà kàt pi kòmè ko nga tang ɗo kɨni, ko nga wap nyɨ shɨ kam kòmèye pɨn ngan ɗa. Ko mantang nga ɓòk nga cɨn shɨkbɨs ce kat. Mpì mwà rɨga mwa ɗap shɨkbɨs fana mwa. Ba bi nga iya ɗàp shɨkbɨs fana ce zaka. Daga nyi, kɨ rɨga kɨ ɗap shɨkbɨs ɗa mwa ka nkòl kɨni. Ko kɨ met kɨnɨ ɓangɨ, ɓe ngan karan, ɓe shɨkbɨs nga pò cɨn kɨni mwa, ɓa te me dɨde nyɨ ɗàp ngan lēbe, ko nga wap nyɨ. Mpì kɨ rɨga kɨ shwe nyòktu mpi na. Nga lap nyòktù ngan ɓa shwe nyòktu mpì gurm mɨ ka. Ɗang nyi jɨ shwe nyòtu mpi na, ɓa nga tè me nga cɨn shitcɨn kɨni shɨ kam komeye pɨn ngan ko nga biya bu, nga cɨn bi komeye ɓut kɨni nyi ter ncya. Mpì ngan ɗak-a ɓa te me nga kàt pi ko nga yit mbì cɨn-cɨn nlù fana mwa, ko ngan ɗak-a ɓe nga cɨn shitcɨn kɨni shɨ kam komeye pɨn ngan, mpì nyòktù komeye shwe mpi na ɗa. Kaɗang gurm kɨ shwe nyoktu mpi gha, ɓe me gha kɨni gha kàt pi pet ko gha shwe nyòktu mpi kɨnɨ pet. Dang kaɗang a ka, ɓe bi nlù funu mwa pò lē funu ko mù po shwe kɨ̀ nyòktu mpì shitcɨn kɨbi ko dit ɗɨ ka. Mu pò lap kɨnɨ tè meye munu mwa mwà ɗɨm ɗang mù bè ko mù du cɨn mɨ nyi ɗɨ. Ɓu mu tè e-e. Nga pò lɨ kɨnɨ tè e-e nɗin shɨngnkarng fana. Tè me shɨ mpì nyòktù kò ye shwe mpi kɨnɨ ɗa, ɓe ngan nɨ nga yɨt mɨna nlù fana kà ndà shwe nyòktu mpi kɨnɨ pet. Tò jɨ, mwa jɨ mwa lè nyɨ ka yɨlɨ. Le kɨni shangshɨk ngan nkin-kin. Ko mu ji ɓe mù jɨ̀ mù sit vùtat mwa, ko mù sit bi mwa, ko mù cet bi mwa. Ko mù cɨn pus dung kɨni shɨ shɨkshang. Ko mù mwèn kɨm mwa. Ko ɗa ɗo shangshlik ngàn nkìn-kin. Mpì mwa lè nyɨ mpi nu. Mwa lè nyɨ mpi-nu. Bi lē ko le ɓe rɨ shangshɨk mùn nkin-kin, ko ɗom ɓe nga lɨ tè lè fana ɓe shangshɨk ngan, ɓe nga pò lɨ kɨnɨ tè lè kɨ jesu shangshɨk ngàn nkin-kin ko lè Ko mun ɗak-a ɓe mu pò ɗap kɨ pi, ko mu po ji ko mu pò wap kɨnɨ. Jep mwa ka pì mbìtàng ɓe lokaci ɗa, pi ɗa lokaci, lokacai ɗa, pi ɗa kɨ dɨm kɨ ru ɓe nyi ɗak-a ɓe mwa mwā jɨ ko mwa mwa nyòk mwa yal ko mwa gyi shalɨ. Ko mwà pin ngòmbì lang-lāng mwa jɨ ko mwa jɨ mwa rù nwok, ko mù cɨ̀n pìdùng kɨ lè kɨ jesu ɗa. Ko mpì mwa pò mbì gyi-gyì kɨ mwa mwā, ɓe ko mwa jɨ, ko mwa jɨ ka, ɓe mwa po leng funu, ko mwa po nang funu mpì mbì shitòk kòmèye ngo kenet mwa jɨ kɨnɨ mùn, ko mu pò fwot kɨ kam kɨ shak ner kɨnɨ. Ɓe mwa ɗak-a ɓe mwa po nang funu, ko mu pò fwot kɨnɨ ner kɨnɨ. Ɓe mwa ɗak-a ɓe mwa pò nang funu, kum po fwot kɨnɨ ner kɨ mwa ɓang. Mu mwa pò cɨn kɨ shiri mpì jɨ kɨni, ɓe mù lɨ tè lè kɨ jesu shangshɨk mùn nkìn-kin. Lè kɨ jesu shang shɨk mùn nkìn-kin. Rit ko mù kat pi ko mù tong ko mù cɨn pusdung kò ye mɨ lè kɨ jesu ɗa pet-pet. Ko kanda ye nyi kɨni ɗak-a ɓe lep gyem kɨni. Nen ɗak-a ɓe ròt gyèm kɨni nkìn-kin. Ko lep gye ɗa, ko mwa jɨ mwa lè mpì kɨnu. Mwa jɨ̀ mwa lè mpinu kwat. Ɓe nyi ɗak-a ɓe ya sake kɨ pɨn kɨ nyoktu nyɨ mpìnu kwat, ɓe yɨt mpinu jèp gurm ɗa mwa gàk. Ɓe mè ɗo rit ko mù cɨn nyi-e? Mu kàt shangkɨnyok mpì shitcɨn kɨni. Mù kàt shangkɨnyok mpì mbì cɨn-cɨn funu nɗin lu funu mwa, ko mu mù kat shangkɨnyok mpì shitcɨn kɨ mu dɨde ka. Kɨ rit ko mù cɨn mɨ dɨde nyɨ warng ɓul ɗel mùnu nwok mwa. Ɗang mun ɗak-a ɓe mu kat nkin-kin. Ko mu pò yɨt kɨ mu <hesitation> mu mɨ dɨde ɗa. Tè me mu cɨn mùnu nwòk funu mwa ɓul. Ɗang ko nganɨ, ɓe nga pò lɨ kɨnɨ tè shang shɨk ngan kɨ lè kɨ jesu, kɨ mut kɨni mpì shɨkbɨs fana ɗa. Mùt mpì shɨkbɨsana. Mwa lep nyɨ ko jɨ, mwa jɨ mwa le nyɨ mpi na ɓe me ɗo ngan ɓa cɨn-e? Ye mwa lè ngan ɓe mwa lè ngan mpì we? Mwa lè ngan mpì go ce ka. Nga la jep fana mwa, ɓe mga la mwa mpi we? Nga la mwa mpì go ce ka. Ɗang mɨ jesu, ɓe mwa lè nyɨ mpi na. Ko nyi ɗak a ɓe jɨ mut, ɓè mut mpi na. Ɓe ɓe mwa la mwa mpì na ka. Nga na la jep fana mwa, ɓe nga la mwa mpì go ce ka. Nga lè ke na ka. Nɗin nɨna mwa, ɓe mwa lè ngan mpì cok na gàk. Ko mbì cɨ̀n-cɨ̀n fana mwa ɓe nga cɨn mwa mpì cok na gàk. Ɗang mɨ nenɨ, ɓe nen lep gyen kɨnɨ, mwa lè nyɨ mpi na. Kuma kwì, bà we mwa kang kɨ gomɨs ɗang mwa lè nyɨ ka. Gyemat pomwat ngum ɗò lè jesu ɗa, ɓe lè nyɨ mpina, mpì ko nyɨ nyin mbìman kɨni mùn tè akwei le kɨni ɓe be shɨke kɨ lè funu jèp gurm mwa. Mpì lè funu jèp gurm mwa, ɓe se gha gyɨk ɗang ka da lè gyem. Ko gha mat ɗɨ, ɓe gha, gha gyik ɗa ɗa lè gyem. Gomɨs, ɓe kɨ la mat ɗang ko nyɨ di lè gyem. Kaɗang gha pò tong aha gak, ɓe gha karan lè gyem ka. Ɗang lè kɨ jesu be shɨke. Mpì lè kɨ jesu ɓe gyemat pomwat ngùm, kɨ cam man kɨ gomɨs ka ɗo ne dɨm lè jesu. Ɗo nè mwa dɨm mwa pɨn kwì ɗa nɗin ɓut kɨni ko mwa lè nyɨ mpinu jèp gurm mwa. To mwa lè nyɨ mpi na ɗa, ɓa te me nga kat shangkɨnyok mpi kɨni, ko ngan ɗak-a ɓe nga kat pi ko nga wap nyɨ mpì bi nè jɨ mpi na ɗa. Mwa lè nyɨ mpì na, ko ngan ɗak-a ɓe ngan kɨ lo Mɨ na ɓa tè me ye nga kat pi ko nga jɨ nga tòng ko nga wap nyɨ. Ko mut kɨni nè mut mpi na ɗa, ɓe won mut ɗa ɗo lepo la-la ka. Mun pò rɨp kɨ shàk nɗin kɨ shɨk ɓe pò le mùn, kum po wal, mu po wal. Ɗang nen lep gyem kɨni. Ngan nga po shitok nyi, ɓe ngan ɓa la gem fana kà pɨn mpì gurm ka. Ko de ye ke pak mwa mwarp, ko nga wum mwa nyi ɓe ɗor po leke ngan, ko nga po wal. Nga wal nkin-kin teni nga rasa, teni nga nyok mwa. Ɗang ahanyi ɓe jesu, dɨde ɗak-a ɓe pɨn nyɨ le jɨ mpi-nu. Ko mwa shɨm mwa pus nyɨ ka yom. Mwa ɗap bi ko mwa pùs nyɨ ka yom, ko tòk kaw, ko mun mu fwot. Mun pò ni kɨ marin kɨni nè mwa pò nyin kɨnɨ mun mwa. Ɓe me ɗo rit ko mù cɨn dɨde? Kɨ rit ko mu kàtpi, ko mù tong, ko mu wap nyɨ, ko mù cɨn shitcɨn kɨni shɨ kam kò ye pɨn mùn, mpì bi kòmeye cɨn. Ɓùtrìt kɨni, kɨ shɨkrot kɨni komeye cɨn mpinu jèp gurm mwa, ɓe kɨ rit ko nga kàt pi, ko nga tong, ko nga shang nyok, ko nga ɗàp ɗo kɨni ko nga tàng, ko nga ghɨl shɨshɨk. Ko nga cɨn shitcɨn kɨni shɨ kam kòmeye pɨn ngan nɨ, ko kanda nga ɗak a ɓe shwe nyoktu mpina ɗɨ. Ɓe kɨ rit ko ngan ɗak-a ɓe ngà shwe nyoktu mpi kɨnɨ pet. Ko nyoktu nga shwe mpi kɨni, ɓe ba wei nyɨ kɨni nyɨ kɨ bɨ ce ka ɗang kà te nga shwe nyoktu mpi kɨnɨ ka ka mang ɓang. Ɗang mpi ɓut shɨkshang komeye bi ye nyi cɨn mpi na ɗo lè kò nga tè meye nga shwe nyòktu mpì kɨnɨ pet. Ko ngà kàt pi, ko nga shangnyok, ko ngà kat bi ko nga ɗàp ɗo kɨni, ko ngà tàng. Ko nga cɨn. Ɓe nga iya kàt kɨ ɓut ter-teri lemet dɨ dɨde, mpì mbì cɨn-cɨn kɨni nè jɨ, lē jɨ dɨr na. Mpì shɨkshang komeye, ɗang mbì lɨmar mwa komeye mu te mu shangnyok mpì shitcɨnɨ, kaɗang a dɨm a tong dung ma, ɓe gha karan kàt kɨ mbì lɨmar, kɨnyi biya bukata nghà, ko nyɨ cɨn terkazɨm gha ka ɓang. Ɗang kaɗa shangnyok lok ɓa yal ka da cɨn, a shangnyok lok, ɓa yal ka da cɨn. Ɗang ka ner kɨ bɨ ɗa mwa, ɓu te meye mu yɨt munu kɨni mwa ko mu dɨm mu cɨn mɨ mɨ dɨde kò ye lep gyem kɨni lè jɨ dɨr nu ɗa. Mpì mut kɨ jesu, kɨ yàl kɨni, pa yal kɨnɨ ɗa ɓe me shangshɨk mùn. Mpì kɨ shit mun te muni, mur, mu mùt nɗin yɨl nyi, ɓe mu me yal ka pìtun ko kanda ne dɨde yal kɨ nyok ka pì tuni. Mut kɨni, kɨ yàl kɨni, kɨ lè kɨni, bi kwan ɗa mwa ɓe kɨ shɨt bɨ ce mùn jèp gurm mwa. Ko mun ɗak-a ɓe mù cɨn shitcɨn shɨshɨk. Ko ngan nga pò shɨtòk nyet, ɓe nga tè èiy. Meye nga kàt bi nyet, ɓe nga wap nyɨ shɨ kam komeye nga pɨ nyɨ, ne nga pò cɨ. Mpì nga pò ni kɨ ɓutrìt kɨnɨ ɗa. Bi kòmeye cɨn mpì na mwa, ko nga po ni kɨ kam kòmeye ngan kɨni, kɨ nyòk kò ye ngan kɨni, kɨ bi nga pò cɨn kɨni mwa, ɓe ngan ɓa cɨn bɨ ce dɨde ka. Tun-tun ɓe gyem komeye, lep gyem mpi na ɗa, ɓe ngan ɗo wè, ko mwa lèp gyem kɨni mpi na, kɨy, ko mwa shɨm mwa lè nyɨ mpi na, ko nyɨ yal nyɨ mùt kwat mpi na, ko ya yal kɨ nyok, ɓe mpi na, ɓe kɨ riga kɨ ɗap shɨkbɨs sana ɗa mwa, ɓe nga tè shɨkbɨs sana komeye ɗap mwa ɗa mwa ɓe nga le nyɨ terkazɨmna ko nyɨ kar ngan, mpìteko nga cɨn. ahanyi ɓe mu po kang kɨ lè kɨni ɗo nyɨ. Kut sati mùn gàklɨs gak ko mù jɨ mu cɨn pusdung mɨ lè kɨnɨ ɗa ɗɨ. Ɓe mu pò nang kɨnɨ pò dɨde tè nyɨ ru kɨ mun pì pus sa zum. Ko mù dɨm mu cɨ̀n pusdung kome mɨ lè kɨ jesu kɨni zum ncya. Kaɗang a ka, ɓe jep funu mwa, ko mwa pò ji, ɓe dɨda ɗa nyɨ ki mwa. Ko nyɨ jɨ. Pak mwa jɨ̀ mwà rù. Ɓu te me mwa jɨ mwa rù mùn kɨ kam ko mù cɨn pudung kome mɨ lè kɨ jesu ɗa zum, cɨn-cɨn ncya. Mpì shang ncòk, nyòk komeye nga rot ka shangnyok, kwa ka pi ko ngà tàng ɗo kɨ nenɨ, ko nga wap nyɨ, mpi pus le kɨni nè lè gyem kɨni mpi na ɗa ɗɨ. Nyi ɗo pa pus dung kòme mɨ lè kɨ jesu, ɓe mu pò kang kɨ ɗa ɗo lē jɨ nyɨ. Mu tè me jɨ ko nyɨ jɨ nyɨ ru kɨ mun pus ɗa zum. Mun shɨkenu ɓe mun ɓe mu ru ka. Ɗang mu pò nang kɨnɨ pupò te me ru kɨ mun zum, ko mù jɨ mu cɨn pusdùng kɨ lè kɨ jesu ɗa zum ncya? Ɓe jep funu mwa mwa kut ka arɨ. Pak pò lɨ kɨnɨ tè ɗu me yal ɗɨɗer ko ɗu jɨ ɗu ru ɗɨ. Ɓe mu pò nang kɨnɨ tè nyɨ jɨ, ko mwa jɨ mwa rù zùm ncya? Mwa yal mpì bɨ ce ka, ɗang mwa yal mpì lè kɨ jesu ɗa gàk.